Ware hagioyere wewo or woravare a gioyere wewo oniewo rukhekare nuyena <noise> so ha keremo emoyenuru wehewo hei mor yenuru rura ru <noise> okhakira utso niewo okhe owena ruraye we oniewo whorayi emina owena woniewo emoyenuru ruraru okhakira eh uwa on ukheyor kurakie yi emina <noise> okhakira okieyo khi uragowena uyowena kheriemor uga bughe yor wo yokhakeremor eniemora renogie roze whora yere abor yenureyere ukio kire ukeroyemor than ar zoya ker oyakhkerie emoh try nurechi nokia nene mor <noise> ha emokheyornuru ruraru stor emor because of ememe norreso na or ra whokere okhasona <noise> umeire danafewa ukharuemoh ne tso uranio nura rekpkpa afaya roze khiwura chi emor nseore. <noise> waeroyoi emina khe ikpu kpu nuvare aburero yor rurare moi egbe emor ugiaro <noise> emutarukpo emu darukpo wara nuda rekhotso choi re <hesitation> wehinpr emumie wo okhakira emesore o emeso orakpa kpa whogiaro so who rare yere abu yere omosi ykira abu yere rurare mi egbe gbi ami norare niwaque wara quere yere who fiaro to abiyere rora gieriegbegboya gie onarigho nor khi rikerie okernor rue wam tsenuso iruragerimoi oninortso nor rarue wa ami we en onuts onutso ra utso <noise> ukere onuso iruage yere anuso nusora rugerare wena iwia nuwia ha urere wena iwia nu wia enuwiena oyaowewe onu so Oh okhada khei yere onu ukhadage mie uku yeronu tsorah uyerutso urayere egbegbu egbegbu wereh eni iviareh rar erari yere egbegbu we reh roze wewe or urasufo nur eyere egbegbuwereh nu ramie khi iviamemu roya roraya roraya waya rese akho nara kira otso woni family okhekiregbegbi family ni wakheraya yere okhekiregbegbi family nor kira arara temora nor otso akha temora notso ora okiregbegbeniri ni wah rowakhera gererokhu yakho o̱ narara khe neererekhawa akhaweregbegebe nirirekhawa egbegbe emor rorokira egbegbe emor rorokira nokira even eniwa via enire geravia enera rue eyawa era yague rekhawa as egbegbu wereh rayerewonowana <hesitation> ku who iroyor so amoi emeneh egbegbu were uyere egbegbuwere ror regbegeniri egbegbeniririe yakhore weh ewo akhie reh ah ono owana egbegbuwere ra yerewor o̱ eye wewe ekhezoarah ekhezorah rui egbai oni wono owa so iroroyor